<hesitation> ba cruru coro ho tohebwa tohebwa mu we nɛ a nu jiro cɛro cɛrosunu mu ma mubɛ bwa zɛrɛ zɛrɛ o mina a ji ni cɛro sunu ma tete mu ma tohebwa wenu mina wɛ wɛna wa mu'a fɛrɛ cɛrosunu jinu a fɛrɛ nibe waati nɛ